A joga boggi pade mai be jungo didi, a fooda a habba saata. Ngam to a habbai pade mai saati do, watan to a do dilla pade mai fista, losta vurta ha kosde ma. To pade mai losti vurti bo wawan majja ko goddo fere wujja pade mai warta an bo a wala pade je a watata a nasta wuro ko a faunira be mai.